Pos enque ogañu ain angunas nesseciais básicas ena nuestra sociedá que sonin materialis, comu puein sel el pagal-si una vivienda, tenel un cochi, ropa o un mobi, yo prefieru de gastalmi las mis perras en esperencias porque assín vó a hazel acordanças que hazin enriquecel la mi vida i me hazin d'enganchal con otras pressonas i otras colturas. Yo, hormi vó tuviendu esperencias comu viajal, dil a un desconciertu, deprendel una idioma o hazel parti duna associación del mi barriu, por exempru, desfrutu i creçu comu pressona,. Peru tamién hagu atillus, me sientu vivu i estó nel presenti. Los bienis materialis, del otru lau, no siempri te dan essa mesma satisfación i mesmu puein perdel el su valol o dexal de sel emportantis pa ti col tiempu...